हमर गांव कति ए सब इस्तेमाल नही करथे। लेकिन वैक्यूम क्लीनर म एक ठो मशीन अउ पंखा लगे रहथे। जे हर धूल ल अपन एक थैली म खिंच लेथे। एकर से सफाई हो जाथे ए सब सहर कति ज्यादा इस्तेमाल करथे।